Andeha hamonzy dia hiala sasatry kelikely eky rô ite- iahy ty da saiky hiangavy amignareo zash raha mety hoe mba hagnondratondraky voninkazo andakorognay ao eky rô mandram-piaviagnay, satria raha sy tondraha da halazo sady maty agny agnaby zany io voninkazo io da mba hiangavy aminareo raha mety.